ஜின்ஸ் பயன்பாடு மிகவும் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் பாண்ட். கெஜுவல் அல்லது அரங்க பரிசுகளுக்குப் பொருந்தும். தினசரி அணிகலனாக சுற்றுலா அரங்க நிகழ்ச்சிகள். மற்றும் வேலைக்குச் செல்லவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கிராப் பாண்ட் பயன்பாடு காலின் சரியான. இடத்தில் வெட்டு செய்யப்பட்டது. சுருக்கமான தோற்றத்தை தரும் பாண்ட் வெப்பமான காலங்களில். கடற்கரையில் அல்லது அத்தியாவசிய. பயணங்களுக்கு அணியப்படுகிறது. சொக்கிங் பாண்ட் பயன்பாடு அலங்கரிக்கப்பட்ட மற்றும். நெகிழ்வான தோற்றத்தை தரும் பாண்ட். அலுவலகம் கலாச்சார நிகழ்வுகள் அல்லது. கம்பெனி பார்டி போன்ற இடங்களில் அணியப்படுகிறது. ஸ்கினி பாண்ட் பயன்பாடு உடலின் வடிவத்தை மிகவும் நேர்த்தியான. முறையில் பொருத்தும் பாண்ட் கெஜுவல் காலங்களில். நண்பர்களுடன் சந்திப்புகள் அல்லது ஸ்டைலான தோற்றம். தேவைப்படும் இடங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பிளேட் பாண்ட் பயன்பாடு சிறிய வளைவு அல்லது பிளீடுகளுடன் இருக்கும் பாண்ட். அலுவலகத்திற்காக பாஸ்டல் அல்லது ஃபார்மல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பொருந்தும்.